Aia avao, sy anao mizalizaly igny mihisy mampatavy gne mampasambasambatry anao lefa avy teo azaky, mizaly anao, hainao sara mifehy gne tegnanao, hainao sara e la iaho zao la afaky amin'ity da izao sinitry gn'aniko lafa iaho faly eo da izay.